A de rapu arroz pus kauk lanu'u batsajau de <noise> con kich'iy batsajau kul'eng kich'iy batjul butujul rapu arroz batsajau kich'ijiñ kich'ijiñ paiñ rapu bat'ey caldo bat'ey lapay rapu ngajai con ba'ey pus lijiañ kutsa'au y rapu paiñ batsajau con mole pus batsajau bat'ey njaung paiñ bajau y a veces se bat'ey ngajaik pus kauk tutsajau tutsajau jay pa munutsajau mununaung pus ya cuando lijiañ li xikiach jay se lanun ndajap mununaung pus ndajap lanaung y lanaung pu latsau batsa'au y ya rapu kara pus tutsajau mjiung arroz pus ya lete con con rapu tu'uey aceite con stakat y y ya mi'ia kujupu lanaung pus tu'uey mjiun ngujue rapu. <noise>